Naam yaani adhes tokk mara birri kass safaruuu ursun Naam dhekee ghan tokk kass mudha dherthuu dhekee safaruuu Mal anin ghan tokk kasthau shughul worr kiyyanen midhafedhe woo anin garsunen ijemaa fedhinen shughul kabisaa irra bee ammo woo anin saa zotte worri kiii kass hinjree safarr malsun wooyuu Ani hinkharlharthu akha suun dhansamuu